Adiny telo ny anà no fotoana hivezivezeko ao anatin'ny iray andro satria mandeha miantsena, avy miantsena indray dia mahandro sakafo ato an-trano, mivezivezy mankany an-dakozia, manakany amin'ny wc, mankany amin'ny toilette, dia mivezivezy eo dia feno ny adiny telo